بطبيعة كان باش نخدم <hesitation> باش نتسلل في وسط منظمة إجرامية، باش نبدل اللوك نتاعي باش نبدل اسمي، باش نعمل شخصية جديدة، باش نمشي نتعرف على الناس <hesitation> القراب منهم نمشي نشوف وين يبقاو، نحاول ندخل ما بيناتهم من غير ما يفيقوا بيا <hesitation> يلزمني نركز بالكدايا ونشوف شنوا الخطة نتاعي، باش نعرف شنو الأسرار نتاعهم وكيفاش يتصرفو وكفاش يعملو.